طبعًا <hesitation> هجولك عن ثقافة الصين، عندهم القيم الأساسية مثل العائلة والتقاليد الكونفشوسية اللي تحكم العلاقات الإجتماعية، الأعياد، عيد منتصف الخريف، الطعام، الفنون والتقاليد اللي تشمل الخط الصيني والأوبرا الصينية والفخار، اللغة، التكنولوجيا والتطور الصين اليوم المعروفة بالتطور التكنولوجي.